Leydi Italy ko Rome e ɗon joni nder leyde Urop, fombina majji. E Rome yimɓe fuf e tokka diina Kirista ngam e ton Jarusalam woni, Ardiɗo dina Kirista maa e ɗon woni. E wodi remowoɓe e leydi nden, ɓe ɓuri kotoye fasaha demal e joni.